सामान्य अर्थमा वासिङ मेसिन भुण्या कपडा साप गद्या एक प्रकारको उपकरण हो । जैले पानी, साबुनको प्रयोग गरिबटि कपडा धुन्छ । येले कस्या काम गरुन्छ, मान्सुन्ले तैमा लागिरन पडुन्छ कि नाइ पड्डो तै अन्सार येको व्थाख्या विष्लेशण गरिन्छ । जसोकि वासिङ मेसिन चलाइग्याबटि येले आफुलाई चाइन्या पानी आफुइ भरुन्छ । तसोइ आफुलाई चाइन्या प्रकारको सावुनको मात्रा अथवा सोडा येले आफुइ मिलुन्छ । कपडालाई भित्र घुुमुन्छ, हम हातले जस्या रगड्डु तसेइ येले कपडालाई भित्र घुमुन्छ । र कपडा घुमाइसक्या पाछा, कपडा आफुइ पखालिदिन्छ । र पानीलै आफुई भाइर फालुन्छ, हमले पानी निकाल्लु पड्या, कपडा निकाल्या खालको बाध्यता नाइ हुनो । र तसोइ आधुनिक वासिङ मेसिन जसा छन अथवा कपडा धुन्या मसिनले कपडालै आफुइ सुकाइदिनान् । यि खालका फाइदाहरु धेकिनान् । र तसोइ और हेद्यौ भुण्यापाछा कपडा धुनाकि झट्ट हुन्छ । ठन्णा बठेइ वाचिन्छ, कोइ मान्सु विरामी भयाबटि कपडा धुनाकी सहज खालको हुन्छ, तबैकी लेखा वासिङ मेसिन प्रयोग गद्दाकी मुइ सुझाव दिनु ।